Sicürament la coza pi divertenta al e pudei andé ën muntagna cun i amis e caminé, fe spasegiade, ri-i e schersé, pöi riünise ënt ün post specifich ën muntagna e mangé, mangé, divertise, ri-i e anche magari beivi cuaic bicer dë vin ën pi